في يوم من الأيام اكتشف الطفل باب غريب بغرفته، فتح الطفل الباب بدافع الفضول، بمجرد الفتح وجد نفسه في عالم غريب ملئ بالألوان، استقبله مخلوق صغير يشبه الأرنب، وكان في كل يوم يعد إلى عالمه بعد قضاء ساعات من اللعب و الاستكشاف، حتى قرر أخيرًا أنه يحتاج إلى مشاركة هذه التجربة مع أصدقائه، استدعى بعضهم وأخذهم في مغامرة لم يشاهدوا مثلها من قبل.